E hawre nde wakkani e nder duɓi hitande Amirk fuɗɗi tetuuki inaaje, Kolumbiya tan hori e nder dawla Amirka fombina.